að fjalla um neytendamálin á eftir að hverju þarf að huga þegar maður

sér kort í ræktina til að hlaupa

máli sem við fjölluðum um í fréttum áðan umboðsmaður Alþingis telur að réttur fatlaðs fólks til akstursþjónustu á vegum sveitarfélaga sé of óljós í íslenskum lögum þetta kemur fram í áliti

í máli Sigríðar Guðbjarsdóttur sem barðist ásamt Valdimari syni sínum við kerfið um árabil umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu að brotið hafi verið á rétti Sigríðar með því að takmarka aksturinn við tiltekið félagsheimili í bænum en hún vildi komast heim til sín á bæinn

Sigríður lést í haust en ég ræddi við Valdimar og spurði hann út í baráttuna sem hefur staðið ansi lengi

úrskurðaraðilum kerfisins og loksins er komin niðurstaða sem er mjög vönduð það er náttúrulega afskaplegt til þess að hugsa að fatlaðir séu í þeirri stöðu að þeir séu svona varnarlausir þeir hafa í raun og veru

ekki mikil úrræði til þess að berjast það eru viss úrræði sem eru sköpuð í kerfinu en þau eru svona að mínu

gjörn á að hallast á sveif með peningavaldinu og því opinbera í þá áttina ég er kannski full dómharður með það en þannig er mín upplifun af þessu og ég vil svo sem ekki ætla neinum fötluðum

einstaklingi að standa í því einn og óstuddur að þurfa að fá fram svona niðurstöðu

úthald í það hvað var það í raun og veru sem þið voruð að reyna að fá fram það var réttur þess fatlaða að réttur hans samkvæmt alþjóðasamningum sem við höfum undirgengist eins og til dæmis samningi um réttindi fatlaðs fólks að hann sé í raun virtur en sé ekki þannig frágenginn í lagaumhverfi og lagaframkvæmd að þar séu opnaðar alls konar fyrir hið opinbera að spara sér á kostnað hins fatlaða og í raun og veru er

svoleiðis má segja ef þessum úrskurði verður fyllt eftir og farið eftir honum þá held ég megi nú bara jafna

við það að fötluðum sé hleypt út úr hálfgerðu stofufangelsi Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður Öryrkjabandalags Íslands og Halldór Halldórsson formaður nú segir umboðsmaður Alþingis að það sé óheimilt að takmarka aksturinn eins og Vesturbyggð gerði þarna við tiltekið félagsheimili hvaða fordæmisgildi hefur ég velti því fyrir mér hvort það hafi nú þegar

úrskurður varðandi Eyjafjarðasveit í gær þetta er náttúrulega glænýtt álitamál

að átta sig alveg á því en nú stendur auðvitað yfir endurskoðun á lögunum og umboðsmaður nefnir sérstaklega þarna þrjátíu og fimm greinina ég held þetta hafi þau áhrif að í staðinn

eins og umboðsmaður segir að leiðbeinandi reglur ráðuneytis séu í raun of laus rammi það er ekki lagaskylda að fara

eftir þeim og hann vill að löggjafi og beinir því til ráðherra málaflokksins að löggjafinn taki þetta fyrir og skapi skýrari reglur í lögunum sjálfum og ég tel að það sé gott fyrir alla aðila og mjög mikilvægt sveitafélögin vilja sinna þessari þjónustu vel en það hefur verið einhver munur á því milli þeirra hversu hversu vel þau geta gert það

verkefni þetta er ekki verkefni sem kom yfir með málaflokknum þegar hann var fluttur tvö þúsund og ellefu þannig það eru hin áhrifin sem ég held þetta hafi að við

í þessum dreifðu byggðum kannski litlum bæjarfélögum úti á landi ég veit ekki hvort það sé mikið vandamál en þetta kemur upp og er ábyggilega á nokkrum stöðum án þess að ég fari

ákveðin svæði við vitum af því að þetta standa þau í þessari baráttu svo árum skipti er þetta eða þarf fólk alltaf að berja allan rétt fram með hnefanum okkur finnst í Öryrkjabandalaginu að það líti þannig út að kerfið sé

úrræði stjórnvalda til að bregðast við því að sveitafélögins segja að velta svona máli árum saman sé bara frekar máttvana já þau byrjuðu tvö þúsund og tólf og nú er tvö þúsund og átján að hefjast og nú loksins liggur fyrir niðurstaða og konan sem um ræðir er látin já þetta er náttúrulega afleitt ef við horfum á réttindi fatlaðs fólks

á samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þá er það þessi tuttugu fatlað fólk skuli hafa sömu möguleika til til ferðafrelsis eins og

það geti farið til þess að sækja skóla eða

fólk sem er að fara í atvinnu og þá verða verða sveitafélögin að gera þeim kleift að komast ferða sinna já þarna óskaði hún eftir því að fá að komast um

á eða bjó bjó á umboðsmaður telur líka að það þurfi að draga einhvers konar línu afmarka þjónustuna betur

óljóst núna hvar á að draga línuna eins og þarna til dæmis Þuríður vitnar réttilega í þetta varðandi að fatlaðir eiga auðvitað að hafa

varðandi það að komast á milli þarna í þessu tilfelli voru til dæmis engar almenningssamgöngur þannig það var í sjálfu sér ekki hægt að leggja það saman það geta komið upp svona tilvik og koma svona tilvik líka upp hjá upp hjá sveitafélögum

varðandi skólaaksturinn þar sem í raun er aldrei verið að hika því þú verður að koma barninu í skólann en þá hafa sveitafélög við mjög erfiðar aðstæður stundum þurft að setja upp vera bara með heimkeyrslu um helgar eða eitthvað slíkt þannig málin eru leyst í þessu tilfelli er málið ekki leyst eða það fæst ekki niðurstaða í það ég held að svarið og lausnin liggi í því að löggjafinn lagi þennan ramma eins og og sveitafélögin verða svo bara að vinna eftir því og við þurfum þá fyrir hönd sveitafélaganna mjög líklega að sækja eitthvað fjármagn til ríkisins varðandi þau sveitafélög þar sem þetta verður sérstaklega mikill kostnaður eins og fyrir sveitafélög eins og Vesturbyggð sem er ekki mjög stórt sveitafélag þá getur þetta orðið mjög mikill kostnaður af því við vorum nú að tala um það tiltekna mál og þá þurfum við að sækja

það fjármagn með einhverjum hætti held ég að þetta álit hafi ekkert mjög mikil fjárhagsleg áhrif í sjálfu sér vegna þess að víðast hvar er þessi þjónusta til staðar já það hafi kannski

mjög skýr lög fyrir því eða að þarna séu sveitarfélög stundum að forgangsraða fötluðum aftar á listann heldur en

ýmsum öðrum verkefnum sem eru ekki endilega lögbundin já það lítur þannig út og það er

og óþolandi að fatlað fólk sé látið sitja á hakanum því það sé eitthvað annað sem er talið nauðsynlegra þetta er í raun og veru ég veit það ekki maður bindur náttúrulega vonir við að sáttmálinn hjálpi okkur núna til þess að breyta viðhorfi og viðmóti gagnvart fötluðu fólki og við getum bara horft á til dæmis það að þau atvinnutækifæri sem fatlað fólk hafi í þessu samfélagi okkar hérna í þessu landi

eru afskaplega fá og

atvinnumarkaðinn þarf að vera alveg klárt að það komist leiðar sinnar að það hafi atvinnu þegar þar

ég er svo sem bara að benda á þetta en allavega þá er ekki endalaust hægt að láta fatlað fólk sitja á hakanum og bíða eftir einhverju réttlæti og það er líka óþolandi að aðstandendur þurfa að eyða árum

árum í að leita réttar sem í raun og veru á að vera virtur þetta er mjög einfalt

virða mannréttindi takk fyrir þetta Þuríður og Halldór og yfir í allt annað um áramót eru margir sem setja sér heit heit um heilbrigðari lífstíl og kaupa sér kort í líkamsræktarstöðvum en hvað gerist ef fólk nýtir ekki kortin hvað þurfa neytendur að varast Lára Ómarsdóttir talaði við Brynhildi Pétursdóttur framkvæmdastjóra er kannski fyrir það fyrsta nýta kortin og svo

fólk vill hætta eða að kortum

alltaf langdýrast ef maður ætlar að kaupa einn stakan mánuð svo maður þarf að vera vakandi fyrir því að segja upp fyrir ákveðinn dag jafn vel ef uppsögnin á

næstu

þau að fólk er að setja ýmsa áskrift ekki bara líkamsræktar heldur

á kreditkortin sín og svo skoðar fólk ekki reikningana og vaknar svo upp við vondan draum að það er búið að vera að borga í fleiri mánuði

jafn vel dæmi um fleiri ár og um leið og neytandinn er í raun búinn að greiða fyrir þjónustuna þá þegar þessir reikningar eru orðnir mikið

eru ekki að koma heim og við

einhvern pening á því að þá vill

gerast að við gleymum að skoða þessa rafrænu reikninga og ég hef sjálf lent í því að vakna upp við vondan draum á að vita alveg nákvæmlega hvernig ég á að haga mér en þá hafði ég verið að greiða fyrir þjónustu sem var tilboð sem ég hafði fengið og tilboðið

upphófst bara vesen að reyna að finna samninginn rekja símtalið og maður hefði getað komið í veg fyrir

bara verið vakandi þarf líka að segja upp áskrift sem er tímabundin það eru mismunandi skilmálar og sérstaklega á líkamsræktarstöðvunum

aðeins að renna yfir

mikilvægt að kynna sér skilmálana þeir eru líka ólíkir

alltaf gerð krafa um að þú segir upp áskriftinni

bara gera það skriflega tölvupósti og hafa þetta allt á hreinu málið sem við fengum þar sem kona var búin að borga í mörg ár hún hafði sagt upp í afgreiðslu hélt að uppsögnin hefði bara hún hélt áfram að borga líkamsræktarkort sem hún nýtti ekki neitt

á sér brotið hvert er best

leita við fáum náttúrulega alls konar svona mál og getum oft leyst þau stundum á neytandinn engan rétt og þá situr hann í súpunni með það við reynum auðvitað að gera hvað við getum og erum alltaf með

síðan eru sem betur fer

kærunefndir þannig ef að seljandi er alveg harður á því að hann hafi ekki gert neitt af sér og við teljum til dæmis að neytandi hafi einhvern málstað að verja þá

en líkamsræktarstöðvarnar sem eru með svona áskriftir er það sama sem gildir í rauninni um allar skriflega mér finnst eins og

sjónvarpsþjónustu einu sinni var

tekið einhverju jóla

maður þurfti að segja því upp en mér finnst eins og það sé að breytast síðasti samningur sem ég gerði var bara þannig að ég gat treyst því að eftir þrjá ef það eru gerð einhver mistök er það samt neytandans að fylgjast með því og maður verður bara að setjast niður með tebolla eða kaffibolla og súkkulaði af og til og fara í gegnum alla þessa rafrænu reikninga á heimabankanum því það leynist ýmislegt þar

mörg fyrirtæki sem græða græða á því hvað við erum stundum sofandi

gott kvöld ungir leikhúsgestir fylltu sali leikhúsanna um helgina en tvö ný íslensk barnaleikrit voru frumsýnd við ætlum að ræða þau við gagnrýnendur þáttarins Snæbjörn Brynjarsson og Bryndísi Loftsdóttur

byrjum á kvikmyndinni Svaninum sem

Bryndís þetta er kvikmynd eftir bók Guðbergs Bergssonar fyrsta kvikmynd Ásu Helgu Hjörleifsdóttur í fullri lengd þarna birtast okkur kannski svolítið kunnugleg íslensk þemu sveitin ung stúlka sem er send út í sveit og

reyna að fóta sig í nýju umhverfi já þetta er þetta er glæsilegt fyrir Ásu Helgu svo það sé sagt

strax hún

töluvert mikið frelsi frá bókinni það eru nokkur atriði sem eru töluvert mikið frábrugðin

þeim mun skemmtilegra

lesið bókina vegna þess að bókin byggir svo mikið á lýsingu hugsunum og lykt sem kannski erfitt er að sýna í kvikmynd maður þarf svolítið að láta sig hrífast því þetta er ekki spennumynd eða

gamanmynd þó að vissulega séu fyndnir punktar

ég datt alveg inn í þessa mynd þetta er níu ára stelpa sem kemur þarna á sveitaheimili

hún er send út í sveit eftir að hafa verið að hnupla og og allt er framandi lyktin er framandi fólkið er framandi og það er enginn neitt sérstaklega

útskýra fyrir henni þetta er svona dálítið eins og sveitin var í gamla daga

er náttúrulega þessi stúlka og og við upplifum eitthvað drama í gegnum hana frá hennar augum og erum ekki með allar upplýsingar sem við þurfum til þess að skilja hvað er í gangi nákvæmlega

skemmtilegur máti til þess að segja frá sambandi vinnumanns og dótturinnar á bóndabýlinu og

botnar ekki alveg í já það er þessi unga leikkona gríma Valsdóttir sem fer með aðalhlutverkið það mæðir mikið á henni í þessari kvikmynd já ég er alltaf rosalega feimin við að gagnrýna börn af því það er svo hræðilegt ef maður þarf að gefa þeim slæma gagnrýni en ég ætla að gera undantekningu því hún er alveg frábær

í þessari mynd og ég vona að hún fari vel með það og jafnframt leikstjórnin á henni og fleirum það má nefna til dæmis að Hilmir Snær er alveg kostulegur

þegar hann leikur leikara á

að þótt þetta sé mjög vel heppnuð arthouse mynd þá er þetta svona enn ein íslenska myndin um

fólk úti á landi þrestirnir og hrútarnir og hrossin í oss og allt þetta sko en en í heildina litið mjög vel heppnuð mynd já maður sér einhvern vegin alltaf ef það er styrkur við íslenska mynd einhvers staðar frá Þýskalandi eða þar í hring þá munu

koma hestar og fjöll en nei ef maður gefur sér góðan tíma og er til í að slappa af í kvikmyndahúsi þá

detta niður í þegar maður var níu ára og var að uppgötva ég var þarna á einhvers konar frumsýningu og þegar ljósin voru kveikt og við mér blöstu þúsund aðrir áhorfendur þá var ég eiginlega ekki í nokkru stuði til að líta framan í neinn þeirra mig langaði bara aðeins að fara rólega heim til mín og vakna aftur upp í í gamla líkamanum

lifði mig alveg inn í hana með önnur hlutverk þarna fara Ingvar e Þorvaldur Davíð Þuríður Blær fannst ykkur

fremur mér fannst Þuríður

Þorvaldur alveg einstaklega sannfærandi í sínum hlutverkum það eru ýmsar vangaveltur sem kvikna hjá manni þegar maður fer

sér aldursbilinu á milli leikaranna Þorvaldur Davíð kannski tíu árum eldri heldur en Þuríður Blær og þegar maður hugsar út í það

sem er búinn að vera þarna í sjö ár í röð og og þekkir frá barnsaldri einmitt þannig nokkuð góð mynd í heildina aðrar íslenskar dýramyndir já en hún er róleg já svo það komi fram

frumsýnt annað af þessum

sem ég nefndi hér í byrjun skúmaskot eftir Sölku

Guðmundsdóttur í leikstjórn Grétu Kristínar Ómarsdóttur þetta er svona kannski óvenjulegt barnaleikrit að einhverju leiti hvað fannst þér Bryndís börn hafa alla jafna alla daga greiðan aðgang af alveg ótrúlega flottu efni barnaefni

flottu handriti vel skrifuðu þéttu

og öllu þessu og það að fara að skrifa fyrir börn er bara bara þrautin þyngri

að passa sig á því að þau hafa séð meira heldur en við höfðum á þessum aldri

þér það gert þarna

það veltur á veltur á hversu gamall áhorfandinn á að vera

í íslensku leikhúsi og það færir kannski leikhúsið svolítið nær þeirra raunveruleika en þá erum við aftur komin með að

sjö ára börn eiga ekki að hafa til að það virkaði trúverðugt og börn spotta það já kannski en mér fannst Halldór Gylfason og Maríanna Klara alveg virkilega góð í sínu hlutverki og gerðu margt fyrir sýninguna

skemmtileg já Maríanna Klara er að leika hlutverk sem er svo að leika annað hlutverk og þar fannst mér að bæði handritshöfundur og

þau fara þarna niður í svona undirheima þetta er mjög skemmtilegt en þau fara svona niður í undirheima sem eru náttúrulega mikil fantasía og þá reynir í raun svolítið á að leikurinn sé raunverulegur til að þú trúir því en ég var mjög hrifinn líka af

Evu Signýjar mér fannst mér fannst hún mjög vel

sterkir punktar og kannski fyrir svona börn í yngri kantinum já ég myndi segja það þetta eru svona fyrstu bekkir grunnskóla án þess að við ætlum að fara að taka völdin af leikhúsinu eða foreldrum en við ætlum að sökkva enn þá neðar í aldrinum það var svona eiginlega

í Þjóðleikhúsinu

ég get þetta er kallað ljóðræn leiksýning fyrir yngstu börnin um það sem er mitt þitt og okkar í leikstjórn Björns Inga Hilmarssonar óvenjuleg sýning

þarna er unnið með form og svona kannski þetta er bara ein mikilvægasta sýningin á leikárinu hjá Þjóðleikhúsinu að mínu mati af því þetta er svo gríðarlega gríðarlega mikilvægt augnablik þegar þú ferð í leikhús í fyrsta sinn það situr eftir í minningunni hjá krökkunum sem voru þarna kannski á fjögurra til fimm ára aldri mér fannst alveg frábært að vera þarna með tveggja ára frænku minni af því maður svona upplifir sýninguna í gegnum augu einhvers annars og sér töfra á stöðum sem maður hefði kannski ekki séð sjálfur og það var alveg hrikalega skemmtilegt hún er svona passlega löng og og svona í alla staði fyrir krakka á þeim aldri þá hittir hún alveg í mark

leikur algjörlega frábær leikur og einhvern vegin sannur og hún er mjög

fyndin þetta er bara rétt rúmlega hálftíma sýning og fullorðnir hlæja á öðrum stöðum en börnin og þau gera þetta rosalega vel Stefán Hallur og María

mér fannst kannski líka hápunkturinn að krakkarnir tóku þátt án þess að vera beðin um það það var enginn enginn að segja nú gerið þið þetta

að smella í góm og það fór að rigna og eitthvað og þau bara gátu ekki hamið sig og það fannst mér svo

miklir töfrar mér fannst þetta alveg ferlega flott sýning tíminn er á þrotum ég þakka ykkur kærlega fyrir þessa umfjöllun þá þakkar menningin fyrir sig í kvöld verið þið sæl